مره من المرات كان عندي اختبار مهم جدا كنت احس اني خايف <noise> قلق لاني نتيجه كامله تأ-تأثير كبير علي المستقبل عندي. قررت اني اواجه خوفي بالتخطيط والتحزير الجيد قضيت ساعات طويله في المذاكره حظرت اسئله محتمله يوم الاختبار كنت مره متو-مره متوتر ل-لاني تذكرت كل الجهود اللي بذلتها وقلت لنفسي انا سويت اللي علي وحسيت بالقوه والثقه وتجاوزت <hesitation> الخوف ونجحت في الاختبار الحمد لله وعرفت أن الإعداد الجيد اقدر أواجه أي تحدي بعد كده.